أين نشأت؟ كيف كان الوضع هناك؟ انا نشأت في عمان، مدينة جميلة ومليانة حياة الناس فيها طيبين، والأماكن تاريخية وحكاياتها ما تنتهي كل الناس يعرفون بعض، والكل يساعد بعض، كانت أيام جميلة ومليانة أمان وذكريات كانت أيام الطفولة في عمان مليانة ذكريات حلوة وأماكن نلعب فيها